ཐ་ནི་འཛི་ལེནྜ་གི་ནམ་ལ་དེ་བཀྲ་ལེགས་སྐོར་ལས་ལབ་པ་ཆེན་ན་ དེ་ཐ་ཐོ་ནས་ཀབ་ཆེཁ་ལས་གིན་ཀ་ཀི་ཐེ་ཚེད་ན་འོ་ན་དེ་ཉིམ་ཤར་འཛིན་དུག། རྗེ་བལམ་འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་སེལླས་དེ་ཁ་ཚེད་ཚན་གི་དུག་སེན་ན་དེ་འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་བཀྲ་ལེགས་སེལླས་དེ་བཅུ་ལྔ་སེལླས་ཁ་ཚེད་གི་དུག་སོང་། དེ་ལས་འོ་ན་ནམ་ལ་གི་གྱིས་དེ་འོ་མི་འོ་ནང་ལས་མེ་དུར་སེའོ་ཚེ་མི་ན་སེན་ན་དེ་བརྒྱ་དྲུག་གྱི་ཕྲག་གི་གི་འཕྲོག་སུའོ། དེ་ལོ་བེའོ་འཛི་ལེནྡ་གི་ནམ་ལ་དེ་མི་ཏེ་འོ་ནང་གི་ལུང་མ་གི་ཤུག་དེ་མི་ཚན་ཀི་གི་དུག་སེན་ན་དེ་འོ་ནང་གི་ལུང་མ་གི་ཤུག་དེ་བརྒྱད་ཆང་གྱི་གི་དུག་སླྀ། དེ་ལས་འོ་ན་ཉིམ་ཤར་ཤ་དེ་ཁ་དེ་འོ་ནང་གི་སྨན་པ་རི་སྦོར་ཨ་ཚོམ་དང་སེ་གའག་གི་ཆ་འགྲིད་འོ།